<hesitation> fôlo isan-kerin'andro akeo email <hesitation> tonga aminahy, <hesitation> dimy <hesitation> mahakasika asako, de <hesitation> telo amin- <hesitation> jareo <hesitation> mahakasika fianaragnanahy, de aroa aminjareo leha alefan'ny <hesitation> camarades-ko regny.